लीकी फॉसेट साऱ्या करपाक जया गल्यार पयली सकयल पानी ची पूर्वण बंद करुंक जयी मगेर वॉशर साऱ्या भागांत प्रवेश मेलवपाक नळ विघटन करचो पडता। तेका नव्यान बदळचो पडता आनी नळ सर्को परतुं एकत्र करचो पडता। पानी परतुं सुरु करचा पडता आनी तरी सुद्धा गळता कय ना ता बगच्या पोईली सगळा साऱ्या लयला कय ना ता बगचा पडता।